Bizni mamlakatimizdagi odamlar ko'pincha suzish, karate, dzyudo, boks va futbol sport turlari bilan shug'ullanishl-shug'ullanishni yoqtirishadi. Chunki, bu sport turlarida bizda malakali treynerlar mavjud. Qolganlarida u daraja malakali treynerlar mavjud emas.